Lesdi Iran e naftira e kuujeji bana kebabs, gomi sabzi e fese njan ñaaminda wonta ɗum ɗum anndi to leyɗe Paasiya e leyɗeeji julɓe.